تختلف على حسب <hesitation> الرسالة اللي ابغى اكتبها شكر عن ايش بالضبط، بس المهم انه احاول انه اوصل امتناني واوصل مشاعري الايجابية ومشاعر السعادة اللي انا حسيت فيها، لانه دا يعطي شعور التقدير للطرف الاخر، وحيشوف انه انا مقدرته وحيرجع يهاديني او حيخليني ارجع اشكره.